درجة الحرارة الامثل خلال النهار عادة تكون بين عشرين لاربعة وعشرين درجة مئوية هالدرجة توفر راحة جيدة للنشاطات اليومية أما خلال الليل فتكون درجة الحرارة المثلى حوالي خمسة عشر لثمانية عشر درجة مئوية هالدرجة تساعد في الحصول على نوم مريح وتخلي الجسم يسترخي في الدرجة المناسبة له.